Itik ep bakoi ting lon bon- ap ting lon buibui ep soi, ting lakan ep mas ep soi saloh mahin toh inang na ep falinon dit bhel i tostos ap ep inang na areh matiti ting an bon ep bakoi, lar ep bakoi i-ep tan ep arum on api reh um kai tarai ting lon- bohn sur na ep lo'lo's o ep babait na al reh al mas awot kating onep ap leklek sur al laun